أنا أجيد كرة القدم بشكل كبير قد ألعبها منذ الصغر وكانت دايماً مصدر سعادة لي، أحببت التكتيك والسرعة اللي تحتاجه اللعبة كمان أستمتع باللعب مع الأصدقاء، كل مباراة كانت تمنحني شعور بالحماس والفوز كان ينطيني طاقة إيجابية قد أتمنى دائماً لما أكبر أكون لاعب محترف بأحد الأندية الأوروبية.